Ber naꞌ sdzeꞌbná lo maꞌl diꞌltsa ba gwiyná maꞌl xki sdzeꞌbná lo maꞌl porke stsuw maꞌlma kaska ye nap ñagkedoꞌ maꞌl. Naꞌ uwiylaná maꞌl uzënná lëd maꞌl bokga ñagkedoꞌ maꞌl lo këná gon gunu sdzeꞌbná lo maꞌl y nak mc̲h̲ag or gwiyná lo mc̲h̲ag bos zakná maꞌlga lëꞌ xioꞌpchelaná tikwaga o yu or nap lëꞌ mc̲h̲ag xdedga yu, xdedga bos kon goꞌb xgoliꞌaná mc̲h̲ag yu.